Ebhu ekiba oyim ebhin, ekikpet esumum. Enog esum chen, erighi. Enog erighi, <hesitation> e-e etuk. Enog-etu, ekep nne nyo aki-kpang, ekare nti, nne anyo akpang. Nne-anyo anog akpang, eki bhe eyim. Eki rang-mba ebhe nkuu, ebha bhe otibhe, ebha kak ewa. Nong enog ebhe eyim abhi feb, ekpet aje-e ekurihm. Ekikut aje-e ame feb, eki ebhin nchane jae. Enog eki ebhin nchane aje ari ekura aje nhin ebhae ka eya khin mane ewa ekue. Onog okut mma ndanghamba afo ewa enyine ching-ching, obha kpo-kut mma nyera-nyera, afo ewa erue inyim, erue oso. Okimaghe ewa nchane esi nong eya jit na etu. Enog esi nong eyajit na etu, oji fu-u. Onog ofu nji ebhu ekora se okina ati onyobhe-o, okin onyobhe. Ebhu ekora se eh omagha ati ama akpo-o, omaghe mma akpo. Onog ofu ewa eja chen, okpam nji che-en, oji su nji, ogog. Onog ogog ewa nchane, ojak oji kanghe, onog okanghe, ekpigi nfik-eti nhi efibha. Nnog-o, ebhu eti, exora e-kora se okikhin <noise> etu nji echae ogure, ebhu Ogure ebhu ekora se okiki chen-chen se odig-na-abhon ka jon ekpi abhon, abhon mma ari ka ere, abhon mma ari mfa ka etek na wut okiri feb okara-bho. Ebhu oyen se okiri erong okara-bho, e-nyine, o-ki. so that nong o-ki-ki ano nfig-eti anyi afo, nfig-eti anyi afo akikin wa mba arab, may be eya aji eyi omarı khin mane oyi oyihm nfig-eti nyi-tat <noise> Eki kpang ebhin, nong okpanga ano okpang, okak biyu ebha <noise> oku-ra aje, ekan-ekan nong oyima ewa na nong oyima ano biyu fire- erong onog-oyim feb. biyu abhi binog bi kue, oji fu-u enog ofu mbi, oki mbidikım, okhin mbi bichae ogure. Nong odig-ano oki ka mbi ching-ching okikhin oкpo-kpang eya niji-tat. Onog okpang eya jit na nong okichibhe okpanga ano. okpanga. nong okpanga ano na nong finerong ofana biyu ncham erong. ofona mbi nya. ka nya. ka nya. ka nya ta-Ta-a ofon biti-i, omaghe. ka nju-esang nyi abhonche. Nju oseng anyi, nyi abhonche ekpia abhonche. Nong oκρiα ano abhon ama-afo okpία abhho se aringi ejum. Ejum nji aki-ringhi eki khin abho ejang mba eraba-raba. ba, ejum mbi eyena. Anne oso amire chang akama wut okak nti. Echa ano enog ejak eten, ekwa ebak, oyi obha кре пji odig changha, Oji okume afo, Okep nji odig chang oyena, Nong oyi odi eyim-edin ntim esa ка ofu anyun odi-ano ka jen akpuga mma akara Chang afana mba. osenghe oti oching. But wut eriago eking nkhim eyire ekagha wut re-e abhon ama aringhe ejun. Ka abhon amo anog-aringhe ejun eye, ojo-fu apo-abho otam mbing eya ka ozo. kpe monche na oyeni ye ka mba akido se nnenkae ngo na akpüm kam eye-nji nchibhe nji me ndi Amo-yina, kpe ayene nnyen egum ekhak, ono Obhak, akin mbi abha- arang mba abha tonga se nne nyo na ayının nfan mba eye. De nkin, de nkin ono mbi nji nzi nkpugi-je so that nong adik ano-erong aki chibhe atira se-e nnekae nyo na anyanghm. Eyim biri eti eti mbi wut echingha Nong echingha ano Ka eyim nchane, wut asura nyom wut se de Obasi, bitibhe ayim anne ngun anyanghe wut. So that nong akho anyangha wut and, ekafon fireyo ka etum ejire nyi eyima- no